བུག་སིམ་ཆ་དི་ཆུ་ལོ་ཡང་ཀོང་གི་ཟུ་ན། ཡ་ན་ཀོང་གི་ལེ་ན་པོ་ཡ་ན་ཀེན་ཕོག་ཏེ་གི། ཆེ་ཡི་གུ་བ་ཆ་ན་ལོ་སར་བ་ས་པོ་ཀེས་ཡས་པོ་བཡ། ཏྭེ་དེ་བུག་དུའུ་གི་རིཀ་ལོ་སུ་ཝ་ཆེ་ན་དི། དལི་བུག་གམ་ཆི་ན་དེ་ཁེན་ས་ཏོར་ཕུལ་། ཧཱིདྲ་ཀའི་ང་ཀར་ལ་སོག་ཕོ་དི་ཆུ་ཡིན། ཀོང་ཅ་ནག་ཅ་མེ་ལེ་ལེ་ཁོ། ཀོང་གི་ཟུ་ན་ཆེ་ཏོབ་ཡ་ན་ཀོང་ཅ་ནག་ཅ། མེ་ལེ་ལེ་ཁོ་ཐང་མེ་ལེ་མེན་དགོ་བྱེད། དི་ཆུ་ཡེ་ས་དི་ཕ་ཏེ་གི་ཀོང་གི་ཀོང་དི་ཆུ་གི། ལི་ལོ་ལོ་ས་པོ་ཀེ་ཆུ་སལ་བཡ།